لو الإنسان هياكل تلات وجبات رئيسية فيها العناصر الكاملة ف اسبوعياً ممكن يصرف من سوبعومية لألف جنيه و شهريا من ألفين و نص لأربع ألاف جنيه على حسب الأكل اللي هياكله في اليوم